E woodi ñaaminda feere feere ɗum mi yiɗi ñaamugo, ammaa mi anndan o ɗum jongirte. Jotta kam ñaaminda feere feere bana ñaaminda lesdi siin, ñaaminda maɓɓe e wela am soo sey, ammaa mi annda no ɗum jongirte, mi annda no ɗum fuɗirta, en mi boyɗi, mi ekkito, mi waawa.